<hesitation> àwù ìnyo nyó lèe iku ma na jɔ̀ɔmi ɖí iku ma nàáa nyowɛ ɛ́ɖì ù nàá nyi fùùù, i na fɛ jìínì pàntàlɔ̃ɔ nì àwù màa èsèse blɛ̀ɛ trìkóò ígbɔké ówó ba kpalí ìgò lèe. kíni ɛɖí a ma fɛ kàyi sɔ̀lìmè, yá ì nàáa ɖu inaàwù à mà nyó fè sɔ̀lìmè ányi blɛ̀ɛ ányi nì náànyìku blɛ̀ɛ ubabanì ányiku ina èsèse kíni ɛɖí na jɔ̀mi. ìkùkù ká na jɔ̀ɔmi amo ɖù àlɔ yá úni ɖí inyoanì máá na jɔ̀ɔmi, o mo nyo, nì fɛ̀rméè nì kúùr elí ówó ba kpalíà ígò lèe yá kíni ɖí ɔmi ká áni bi zákà bɛ̀ɛɛbɛ̀ɛ. kaɖi ìnyréwu kɔ́ɔm do ákple ɛnɛ́ɛ <hesitation> jìínì blɛ̀ɛ jɔ̀ŋgríì màa ówó ba kpalí màawu nì àwù màa èsèse nì inyoanì màa nyì hó, kíni ɛɖí na jɔ̀ɔmi o mo nyo kayi ìí do náa dò ákple, màa ányiku jìínì blɛ̀ɛ jɔ̀ŋgríì màawu àlɔ ì tè bì onyo à kayi ìí do náa dò àkple nì àwù màa èsèse. kíni ɛɖí na, jɔ̀mi eme ni dò ákple yáá kíni ká ɖíàlɔ uni kayi ì yilɛ ɖèé fe sɔ̀lìmè fó sùumu ojikɛ̀, inaàwù ɛɖí na jɔ̀mi à màáa nyo. kása kàɖi ínɛ̀ blɛɛ ìí ɖo ákple, ka ì nyo jɔ̀ŋgríì blɛ̀ɛ jìínì màa a ma nɔ nì àwù máa èsèse <hesitation> ùŋù nà zó posomi gbàa awu ɛɖí na sɔ̀nìmìúni sɔ̀lìmè àni ɖí ina awu ká ɛɖí na ɛɖi na sɔ̀nìmì elí ɖí ámaní kàɖi ìí fa mù ùŋle ɛnɛ́ úni nyo àwùbaba le úni ɖàá fɛ. éwumi à mà yá bá àwù àámie, ìbá mì nyo dò ákple yàaa. ka ì nàáa mì nyo dònìà ákple yá ì nàáa ɖu à màa nì fè sɔ̀lìmè blɛ̀ɛ ɔkle sú ámanì ɖí jɔ̀ŋgríì nì áwù màa o mo nyo kíni o mo nyo blù ká. kíni ɖí ámani úni íɖi na sɔ̀nìmì ká yá ɔku ma à mà nɔ́ cizèe ɖíàlɔ.